Bhesu poni nagoku dibhekikitungaga kima ndia aenenagio alibe ndio okutungaga kima ndia dako ndia kali nai bbaitu nkpa mindia kali na kima uwe noli nai okumpaga andulu naye abhe nai

Ngoye ndiamo akilikaga na bheni eki hogisaga na sabuni eki ghaga ngoye njo ni hisa ka libho kendha ka tapu ni bhisa kabafu egoye poni na sabuni niki teketa ogisai

Ndia akidhuaga bisidenti amadha ka ngudhe ndia kateketa ali ngudhe makanga bhongai ndia kebhali ndibha kivugaga ka ngudhe bhakittiaga sipidi mamadha ndibhekina bhakivugaga motoka kedha piki piki ndibha kekebhe nibhali na dulaivingi pamiti ndibhetolo vhakaoka poki piki akilikqga na telemi akoma kumueindilia nkpa

Mmm gulupu sa sa kitongole sa bhasubuzi na ndia bhalimi bhakikolga mulimo sa sevingi mmm kabhakola gulupu sa sevingi bhajiba eti bhakpa bhalikagi bhagbei kwebisilia sente then bhapesia bhakpa milimo ndibha kikolaku bhia bha buku kipas injo ali mulimo ndia bhakibhupesiaga bhakpa

Ali sa mugaso gbelia ndibhekina kobhu nanga newe uma kakubhabe akukuyamba kandi kumuyamba nkpa akukukaninlia

Kiki yatiyaga nanoko ndiasu nikili na kihinji na nkolo jobha nti kiki gbei nuwa kima ndia kyetagisibuwa na mubaji kikili nai kiki bulua buyambi ndibetolo bakiki pesia injo andulu ndia kitukagaku

Kikagujo injo kikengi kulungi nanga sigikilia eti kima ndiekina andiki akitelebanijaga somai ati bhukuniganilia kabha ndikitoki sikiaku kikagujo.

Okukubhuwekaga polisi abika ajiba kindia nkpa enigilio

Ali mugaso sini keisa aah lika nikikolisa kima sa sukali andu bwomezi ndiasu atekane nanga sukali alibe ndia akibikisaga ndwali sa mbaganiza kokeisa, okubhaga niwetantali ali mulingo moti sa kwetantala ndwali ndia akibikisaga ka bwomezi ndiasu nanga akalami sini.

Kabha noli mwamba ehh oli na ya na asili ndiako naga andulu ndionodulanibe kandi kokutoka bhuaibe

mbula ndia kidhokaga yoho akidhakilyaga paipu sa libho abhula adhuwa lika na bhesu ndia kebali nsiya katinika akilujaga paipu ndia bhesu dumbi libho abhula njo andulu nsonga ndia kidhuwaga libho aduwa lika na bhesu

Mindia akiekanag ka nguwa sebhalisio ayambi sini sini bhakpa ka mamano ndiabho kandi nakiyambabho kulungi

Bhajongo bhali na egesabho ndwali sa kabhondo ka ngongwambili nanga bajongo bhamabhika andibho ndibha bhakikabha bhakali bhakikabha lika nibha kisiana kandi andibho bhamgbeku ndibha uma kikibhe nikibhukoli bhinjo kikibha nikikifwelwa mbulu akibha nakisiabei

Eh abisibe kima biyai nanga sigikilia eti endindi nkpa mindia asomi akibhagabe naaa na mbaganija ndia bhakpa kima kima kyalo poni kindia kisomo kali kakibhaga kulungi kandi ndia adhu kisomo nakigbeililibe sini-sini endindi ka ngonguwa mbili ndiasu.

Nanga nsi mikie kali kedha nsika na ntabhana bhoponi bugabe ndiabho andi moti gavumenti akigia eti bhakpa poni bhakinganania kandi bhatunge poni ndia bhagbokiliani tungai

Uwe ali lika nokupesia magezi kabha kaba bha bha ndiabha kikolaga nanga andulu mulimon noli noli muluku nanga andulu ndiao okukolagaa ka injon

mbula ka dhoka tolo poni kaba ninilya kahinji nkilegiyaga libo sanuwai kadulana ndikili na libo amanuwa kandi libo injo akuniyambaga ka runga libo

Bhaniki ndibha ka gogwabili bhaki zenaga zeni sa mupila bha todha bha zena zeni libha bha zena mujano ndi bha kibhaga nibha kikola aaa zeni njo poni ali zeni amabhoga sini

Ali na mugaso okiana bhangbekuasu ngbekuadu ali toliasu mabhonga ndia bhayeketa tangiai mbusa bhesu ndie bhikibhokotianimbe kandi ngebekuako ali bhia abako ka bomba ndiasu bhaitu bhaniki ndibhasebhalio bhakaibi injo ali mugaso sini oliana ndia akibha nakukutolia nakukuhabhula naga iye alibe ndia atangio uwe ndio kotangi

Ali mugaso si nanga adhuwaga bhaniki bhalika nibha bgei yambangana kakima ndyabho ndibghei kolai bwelel poni ndyekina akibhikisaga nkulakulana ka bhaniki nanga bhakilikaga nibha kipesyana magezi ndya ki bhubhuwa ka bhunaku

Mugaso ndia aliku bhakpa okubhutangiaga bhamamadha biabho ndibhekeni bhama mamoti bizibu ndia akibhagaku ndibhekina bhakakigbananga kikalo sa lika imamoti bhakibalaga bhakunduana bhakunduana

Buli mkpa wena ali na kwebeisabhe ka ngongwabili andulu babebhe kulunga nanga buli mkpa ali na nji ndyaki

Njo adisonga ka kozo ndiasu na sabunu kikeisa ka kozo diasu

olike nobhongi ka mulima nanga bhulwaye sa kabhondo akubaga na kalami sini

Kisomo abhuyambi bhaniki ndibhekina bhatungi milimo nibha kialika bhanikia ndabho ndiabho nibhakikola sa busubuzi ka ngongwa mbili ndiasu

Nsonga eli nti bkapa mamadha ka ngongwa mbili ndiasu bhakaibimbe kozesa kima njo bba kandi bhakpa ndiekina soni akibhugbaga kozesa kima injo

Ka jaguza tolo sa kulisimasi nkikolaga bhio nkisubaga ngoye ka bhaniki nemi na nkali nisumba mukubi bhaitu sisni sini nikibanjanga nibhua kisembo nibisa ka bbahasi kisa ka kanisa

Mbuka akilujaga lyeli ndia bakpa katiko mbula akibhikisaga nsiya mbuka akilujaga ngudhe mbula skilujaga liho sya nuwa

Mbula ka dhoka tolo poni kakudulqna ka inji kokutukabei kakudula dhanga mbamba kadhoka tolo poni okudhakililia no seiku habwa mbula dhokai tolo poni kakebhe nakihumulikana kandi mbula dhokai tolo poni ali na bizubu ndio okusobola tungai libho akituma abhukole bhakpa zidhi libho akituma abhukole bhakpa zidhi kedha ndabho aguwe

Kima ndia ndie kigbokiliani kolai ka sukulu zibe eti bhaniki bhalema bhabhukinginanisi na ndibhekina ali pabho bietago ndiabho bhia bhaniki bhalema ndi akibhutokisa zibe eti nabho bhaenyenagi na ndibhekina tabhi ndibha bhakitoka gba muigo bhabhupe muigo bhalike kabho byoloni mabhonga na kima ndie kina

Bhakpa ka ngongwa mbili ndiasu bhakigbananaga immoti ka gulupu sa bisa na kopesana dumbi bheyamba subula na yamba nkpa mindia akabala egesa miki mindiaki bhaniki ndibhabho yabho ka sukulu

bakali ba bgokilyani bisabo ka polipo ndia ka uganda nanga na bakali bali na bugabe sa babo balemi ka uganda

Nsia nsia tinikai haaa mani zigai biai injo andulu kizibu ndie kikitoka tungai bhikilikilia zomba mili

Hhh injo nikolabei sini sini naga sigikilia eti ndie nimeisi ega kima injo dumbi niya ninkitekeleza tandika kolai kulungi ndia kalibe gia eti nkpa akigia bhoni injo nitekaniza bhinjo

Okubhaga noli kulungi nanga kolika nokubhuokiania bhabhoti injo okutungaga mugaso mamadha kandinotunga mugisa mahingulana ka nsi

Kolona ali ndwali jidhi kabhongi ka ndwala poni hmm nakidhuwa bhaniki nibhadhuwa soma ka myaka bhali poni poni na sukulu fizi ndia bhazaile nakikwelilia busa ka sukulu.

Moti ndia adu ndia adhu bhaniki nibhakibhudhuwa bhabhoti ndibhabho ndia kokubanja mutabani ka mwamma nkali nkali injo nali nkali zidhi ye iso poni akilekaga nalia kibhuziba bhabhokoti sa munyaki ka mulingo ndia kabhongi dumbi na munyaki ka gba ngeso injo akidhuaga kima moti ka inji menjo bhuabei alibe bhesu bhakpa bhakumi kwesikiaku joke eti kandi ayambi bhakpa likanu kati kati lugambo bhukukubhaga nai mio kalika kati mio kalika kati injo kakikola kima ndiaki majanganga kuwo kokusikisiabe nanga uwe kosikisiabe nkanako akimeliaga zoka eti abhali taluako keiso eti kise bhakolane kuwo ndiabho kuyo uwe okuyaku nokaya anuliliabho moti kabha nakudoibei

Lika nikili na mpempa ka ngongwa-mbili ndiasu, kikyetagisa bhesu poni kibhage na sidha-sidhana kitolianage ndia akisobhola bheisasube kedha bhikintangia nkpa mindia kekimuibi, kinto kiye kintilie ceyamani tuti nkpa akikidhibe atukilimani bhamuyambe

Ndia adhu bhakpa ndibha ka ngongwa ndiasu bhakakozese nguwa sa magezi ndia alibe endindi andia hau bhulibwa sente na iba nanga bhakaiba eti nguwa injo ali na mugaso buli nkpa akikabha akikozesa magezi poni akili atunge sente asumbe nguwa injo

Nikimuhabhula miki mbokoti minjo eka mindiaki likisaki amuhabhule kedha amulikise ka ntula kedha ansikise ka kisomo kedha amuegese aaaa dinini kadhakililia amuise ka gavumenti

Injo abha mugaso ndia sa gavumenti nanga gia eti nabho bhaniki bhabhuokage nanga nabho bhakianulaga ndiabho ndia bhakpa bhakioka

Nkibanjaga nisaba dhakia sabami dumbi ni anga

Lieli ndie kikilikagaga ndietolo akitukaga ka tiko ka tiko ka keha ku kugba mikia sente oyo osumba kaka tale

Emi bhia emi nitunga bizibu kolilia ka kima ndie nikikozesaga ka dhetaga bhia matoka nanga emi matoka ani gengya nakinibhunaga kigu nini kifoka mulema

Ndia akidhua koibe kima ndia bhakpa ndibhetolo ka ngongwa ali ngu okubha ndio kotungi makulu ka kima ndia agbei leukanai ka ngongwa mbili nanga nkpa ndia kabikisi kako makulu kona mulingo nangoku okutoka iba makulu ka ngongwa mbili kedha ndia bhakabisi kilango injo ka ledio kedha ka kima poni ndia akibhumanyisa bhakpa kona na kima poni ndio okutoka ibai

Emi nikiba eti muswija kaniduabei nikiya ka sipatala bhakanipesiaku dumbi bhakanipesiaku mubazi nitandike kozesai kikopo abhe ndiamo nekaka nide kikikozesa na nkpa mindiekina

ndiagbokilyani liai kedha hambai nali mbukai ali miyembe michunguwa mangada na kima poni ndiba kigubhaga ndia liki maniyo

Hhh ndia kokubanja kabha ndie kili na sente sa dhakililia sasulilia miki mindiamo ka sukulu nkiekopa nkibala kndie nkiekopa sente kedha ndibha bhakisumbaga koko bhanipesie sente kedha niye ka kigulupu ndia ka kyalo anipesie sente kedha niye ka banka

Ali mugaso ganyilia bhotuako ndia akusobhilia na ka Bbaibuli alikua dhe Yesu naye abhuganilia ndibha nkola zidhi

Ndwali sa kolona ndia abika ka Uganda atelemisabe sa busubuli poni nanga bhakpa bhakabhi kitukaga ka inji.

Mugaso ndia ali kau ali nti tekeleza ndiako akibhaga tekeleza mundia abhongi kandi tekeleza injo akiyambaga nkpa mundiekina ka tekeleza.

Lyeli mulingo ndie kikibisialiagaku ka inji ali bisiliai haaa ka ka ka ndabho kedha bisiliai ka sitowa na lyeli amabidbha okubisiliaga ka safulia andulu okungbesia andulu bhambambu kabha kabha

Injo ali ntwalikaniya ndia ka gavumenti andulu ndia akidhuwaga bhaniki ndibha ka sukulu bhabha kulungi

Injo sagika bhakpa ndibha na ndwali sa kabhondo ka ngongwa mbili ndiasu akisigikilia nesi olio kekubhe noli nai okmpesia eki nawe okakungai kala ya bhabhupesiaga nanka buyambi ndiabho tukai ka sipatala sigikilia nesi bhabhtangio

Ka ngongua mbili ndiasu kisomo ka telemi kulungi ka ka naseke ndia bhanako no gavumenti u abikisa kisomo sa kitelu ka pulemale kindia bhaniki bhoponi bhakiya soma ndio kosasuli sente